که مصنوعي ځیرکتیا له انسانه زیاته شي، نو ډېر کارونه به ماشينونه کوي. ماشینونه به د دتصمیم نیولو صلاحیت ولري، نو باید اخلاقی اصول هم تورته جوړ سی انسانان باید د ټکنالوژۍ کنټرول وساتي، نه دا چې هغه یې کنټرول کړي. که عادلانه وکارول شي، نو دا پرمختګ کولی سی دانسانانو ژوند اسانه کړي. خو که بې احتیاطه شي، نو د انسانیت لپاره خطر جوړولی شي.